جمعية ain damie عقد الفريد igena, in jameiakoni jellitani meni? Adamri sadje, mohtajon saadji shongerka komonikon shongerka tichinan, odafikon jo aaljina, alajcha domatira, amaliag kon kan gon amaliag awatira, inen karamido idog مهمة in جمعية, igoni tadan shogolafes, ming allikeso? Masalnlogo mesela inger Weakoi afifamena, adamri fedijmona, inen karamido shongerka lema jo haja hajan jana ticha, adi in noie galag, man <hesitation> in noie galag, norti galag, oyee galag, kedkedi goni, jerked toni, in malleka doma, kies weala edrosa jo tichiro, ay inen karamido yani ay <hesitation> inga wel yani inga welani ihtamir in jameialogo.